आलु सबजी के रूप मे तरकारी के राजा के राजा बा का हे की यि कौनो तरकारी मिकस करके तरकारी बना सकले यि कम समय के लागी रहले यि बाद मे विगर जावेला उहेके कारण छे आज काल के किसान दाजुभाई सब कथी करइए एकरा कोलड स्टोर मे रख के जामा कारइए जौन लङग ट्रम के लागी होवेला ।